Sugwa sug kin kehuhurgana marawh aɗba tihala kwana ko bawa ma mai kwabliya nai ndʒiganiya ko war managan ma sugar kin kmota marawa maksu kus murara ma gina hineh marawa managan hinana ma ma kanowa dalithirna ma saudiyya, dalathirna arna gwayava dama na mung kwaɓagh kam banighal ning nin kthiksa ua ba mung kwaɓagh kam ba thksa ningai dama thiksaa li kwaɓa ba ɗulatr vakpal a hulfa thaɗin huɓavin kam ba mairiya kwabin wa ɓagani kam ma mung kwaɓ vakagh kam mai nidigi abagai ninghi ana dagal dama mura amunga ba hunanma aba dagala ina inna ɗala jirgi amunga aɗalgana ah kai hanintsa mana naa mana na dugh dyəghala amunga bagh ksgana toh amung kchuhurga duniya tibala kwana ma hai kwaɓya mai nidigii ɓaga ɓagbi ba ɗum nidigi tihala kwan sai kwaɓa toh gashin dga ʒiga thaɗa ma mung kwaɓagha asugwana dugha dugh dyəghals dughwah amaraw maraw ba ɗeka ana ksusa munga ha mung kwaɓagha ba hulf kuk dughi anas nungha akigana mamung kwaɓagha ah kai hinan tsa inna dahina ma dubai amunga ma baghgatgan aɗigan kwaɓ ba knak kang nuda da dama dubai ah kai hinan tsa mung tsaw kwaɓar manana ginan agudin ɗalav ɗals nda nuda. Swuy gidan sama amuda mbagha aɓagan badiʒi anag ninga aɓagan ah ndukwah biya hinantsa amugtsaw kwaɓars kai inna thik thiksa a gatan inna ning thiksa amung haba mung kwaɓagha bagh sugwan ko tigala kwan saiba dugwav dkwaɓa ndʒa wura ndʒa mai nud tulbuga kwaɓbiya ndʒatualbuga ba takiya kwantsa uda jijira ura tagava f=tihala kwang andʒu agh uda jijira andʒu agh uda jijirviya ma mung kwaɓagha mai hai knbud dvakai biyi ba wurh ko mba ndʒaksusa nuda ndav takiya ah zira war wanina a ʒira menye, menyen tsin ndar chuhurganana ndar nidʒganan dussana, ndar nidʒigan duudagha muda ndaviva kkwti nud vulak vulg kdulghwa tihala kwana haba mung kwaɓagha mai ndavav takiya a asiga fakwar wanina a zhigmah ha wanina a uda jijir mns war wanin mathai ndavavi tihala kwani maba mung kwaɓagh kawni bagh ɓagan kidigi nang nang ghayagh tihala kwan ma nageriya andʒu atsa kuud maba mung kurabagha a hina bavdyəgh ndʒa wura ndʒa mai ndukwahi toh tihala kwana ku war gata ba twaɓin bi thabi ma daɓara nuudi aɗba marawa anighga udaha ningha na ningh kthikfsa tighaya kla fyahagh ud ba ɗek ba nduk avultr kafa andʒu atafida a mai dayiji taji fia awaramaudi andʒu aghtafida bajiragha alaji amuda.

A inna za thuwa tha muna bagha dəgana inna ghuachka muna bagha sugwana maba mung kwaɓagh ma duni me digi a me nin bag ɓagani man tsuda mun bagha tsana a hida bavgyagh mana mung kwabagh tihala kwan mathe jiri man dagal da vakwaha munna agha dagala bba manajeri a in gatu suda munna maba mung kwaɓagh me digi ku bau wa ɓagnin kam ba vilak vilg nan kwaɓagh to da kwa halakwan kam kwaba nalnig ba kwaɓ kəthes. Inna nig theks man maba mung kwabagh ma bagha sugwan bali takəs hla kwanapta wr sug bad kwaɓ ɗam mama ba kwaɓa tirya art ar tsigavui kəkisya sau ba mangan kwaɓ kwaɓ kam diga gatga ku bawa vilgakwaɓa a kuda tihalakwan ndzagha mai agha yanbi ndakwi ma dighalda m asibit vilakvilg nud kəmagani amm ma me kwaɓaghya a thikne kəma ganiyi a dagal da ma polis tashin tihala kwnda kwani a me kwaɓaghya a thikne kəma ganiyi a dagal da ma polis tashi tihala kwandakwani a me kwaɓa ko takard biya me kwaɓa bero amudya sai a diya kwaɓa adagal da ma sibitiya a sugwa magani di kwaɓa zarh ma makarant tahr-təhla kwan makaranta gumnati nda kwani me nidigi sirga zarhi to lanav da ma makarantan a kwaɓ ma me kwaɓaghya ada ɓag ndari ma me ba kwaɓaghya amtsig ba mashbiti me wa vilak magniyi ma me kwaɓaghya ba waya tsak tsiga to da ma kwaɓ kan diga gataga kwaɓ kan vilakvilg kan katsuhurga marawa vilak vilg kən kətsu hurga marawa vilak vilg kan irviɗ ma huɗagha nig band ya linchik chika amma kwabin ɓakwana sai de kwaɓa jijira kwagha theknanin ti dala jijira. Me takiya agha thekna təɗula harami magha thekna tədula haran kam me nidigi ɓagak kan kwabi sai fe guya fif fuka ghr maɓa digi ghuaɗa amma magha thekna tədula jijira a mulgaru mulg kəgarawa amʊlgaru mulg kətalagaha á kwa dagal da mashbitiya viltirvilga a vilga zak kəltalagaha avilghar ku all kətalagaha madzar digit madigit man ma dzigar digit mathala rawa ma digəmtsga a dagal da vakavakana a viltir vilg kwaɓa ɓa cu-kasus nuda aviltir vilg kwaɓa a multru mulga madzighar dzig nitigit evgyagha á men tsum uda jijira jiyama muda ka sagau kud davgyagh ba ndikka amma ma mung kwaɓagha a me vilgar vilg kud biya ame mulgaru mulg kudyabiya bakaf nda kwani a zuguy ghravagh marauya ai kulfakwah kwaɓ me nann me nidigit tukvakau nimi ngulu ghak da da da mazhigil avalk nda mazhigil hulfa kwah kwabi amma ma mbulgu mbulga kwaɓa təɗula jira a mulgaru mulg kədamazhi-a mulgaru mulg kuda to ba da mazhigil ma guya fukara fug ya zhigil ama magha ma’imulgaru mulg kud baya me damazhigil fukara fugi da ma mtakrana mamung kwab vakagha agha mung devakaya li mathala ruwa arsirga sing taki kai mung nud mathalamndan li maksaruwa arsiga sirg taki kai mung nud maksamnda dzigar ba nkəsusa dzigar bam tsiga andzu ba bathir takiya badzal badzig vakavakna. Kaga afgan kədiv mavakai ba yuwa hubda mun kəsitherin ba yuwa hugɓ nda kwani arme divakaibi te magha mung dekwab kwana at á a multru mulg a dekwaɓ ba yamiyam wan a tufna kuva ko agha ɓaga kan tufna kuva ko agha ɓaga kan kuvan pam-pama ku maksaru biya ku maksi therna sa yake dama yuwa ufa digud palbiya ma tufgha tufug kayuwa dik nda kwani heɓgana digtighal nda kwa hebgana udah ndakwani heɓgana ku buf wagha fugana ma diga ziga a mung li zigana mane diga zigbaya ba ɗikana ar ghachiga tivakaya buda piya gwa piya tha kud dagal kwana á a ɗidan dig ka kuɗa a waram ndir kan kizhufna kaga. Vilak vilg yazhigil kan mtak kada damazhigil amma ti hala kwanna kuwar tuma kataba takiya sai ba ya-ya ya miyama sai ba yahara waram wana kasdhala kwan ná badzha digi intakwar naya ma ba mung kwaɓa a multru kənn a multru kayaruwa li mathalaruwa li maksaruwa ma ma’i yubiya a tuftra kayuwa hubga man gata digit nuda afda kadvagha ko ma’i d’kya a ndzu a me nin dagal da vakavakan biya ah maba digin tsu men tsum kai tsum memnjdiɗarga amma nwan wana munna ko ba hidikin ma vulghatir vulga kaga marawa ama mama’i ndkwahi ghua ɗa to dama gat thaklang gata kwab nuda a gatgaru ghuagh pal biya band kwata tag yamiyama taki ma yighayig kazirtsum. Zirpal tsum zirud biya, zirudba dum nuda zuragh pal ba davagh biyam nudaha kwaɓ nold kwani bandkwaha ia damazhigilna vilak taki invigar vilg kəmena inpiyarna kəmena amana gwada bakgha talagarn mavelanar velg kədiginin tsun auwa da ɓagnim devakaya warama to magha uda jijirena amularu kud band kwa velak damazhigil na li mathalaruwa li maksarwa ku i mura a multruwa tufura daya dakara haya kwar-kwara amultru kuda da da mazhigil ná gana, amma magha ma’i mulgharu kud devakai ahkyina banni taki sai ba kaya mun ba da mazhigɨ nda kwani ka nwudi dirvid ma huɗ kidigh da kəsu ba dal pal dali thirna thekna thegi to dama digi ɓagava magha mung devakaya á auwa vakam á kem dzahava auwa vakanna á ken dzahava auwa dziga a a yuwa maya aa kəm ne ba makaranta aa mung numda mutsgam tsuga ku kuma mung nudamd kem na lang da madhbiti me kwaɓya magha mung devakaya a mutru ah magha mung devakaya amultruwa to in nan fahinyan